Bueno, kolo jaa sañaina kou kolo este nunduu jaa ka kolo sii kou kuoun yua tuu kayeatina chií lusuñito lulu pero como tuo ya chi cono, tuo ioo ña ñasa saayo koloun te este nunu kefaniíu koloun pero yua kuu keo yua kuu yeetora, nu satiione nu ñuu jalonnaa yuku, nu fanui skeera yua jaañaa kayeé musora jenara, keoo jiiñ lulu jito. Vala iñio koloun yuu jara este kayeii jenarú, nu solóru in ñii jen keeyo, yuu keenti chií iniñ talara ñtotutií ñi jenara, este kolo este nunduu oun jenara este kayeii jenarú yua te mundo te nachutovaloru jenarara chií jii koloun chií nu ñti ñtonaara teu kayeii yua mejor kamintiro bueno kantiituo bouun jaa malo esta yaani sana nuñalara jenara nu xií naan foo te kolo yua kayeii, buuno kaayeyo penaiya, kolo nunduu.